يعني ممكن اغير المكان المكان طابع بلدنا صاغ بينو كثيغ حروب ومحافظتنا بالذات حروب وهوسه وضاعت سنين من عمغنا كثيغه يعني ممكن نغير بس المكان حته نطيق نشتغل ونجتهد على نفسنا وننجح بجهودنا يعني ما نغيد مساعدة احد احسن من هاي جو الحروب وجو الهوسه